പ്രപന്ഛമ് ലോ കോനി മുക്ത്യമേന ഭാശലു। ആശിയ ഭാശലു തേലുഗു, ഹിന്ദി, തമിലമ്। കന്നദ, മലയലമ്, മരഥി, ഗുജരതി। ഭേന്ഗലി, ഉര്ദു, സമ്സ്ക്രുതമ്, സിന്ധി, ഓദിയ। നേപലി, സിമ്ഹലമ്, ഭുര്മേസേ, ഥൈ, ഛ്ഹിനേസേ। ഭാശലു ജപനേസേ, കോരേഅന്, പേര്സിഅന്। പശ്തോ, അരബിച്, ഹേബ്രേവ്, തുര്കിശ്, ഏഉരോപേ। കന്ദമ് ഭാശലു ഏന്ഗ്ലിശ്, അന്ഗ്ലോമു, ഫ്രേന്ഛ്। സ്പനിശ്, ഗേര്മന്, ഇതലിഅന്, പോര്തുഗുഏസേ। രുസ്സിഅ, ദുത്ഛ്, പോലിശ്, രോമനിഅന്, ഹുന്ഗരിഅന്। സ്വേദിശ്, ഫിന്നിശ്, ദനിശ്, നോര്വേഗിഅന്, സ്ലോവക്। ഭുല്ഗരിഅന് അഫ്രിക ഭാശലു ജുലു ഹൌസ।